Aze mi ha'ne lo lena hu hatapae wemi ya sukeho yele yasu uuuuu nama eyasuho etai duwei te tamata matai maheuni etai duwe ma nama matai mumu wiseka maelede madahele esakama namu mahatai e mahatai ma heumni mahine ma aapelua adapue duwe yasu yasu esaka nama aselu le mau de sena'e ane yanede sake yasu yasu eko'i yasu eko nauke mae ma mawe e'ane ye' yane mo'i na penamui wai wai nea waineuk ke uyasu mayasuk ke iduwe'i te maho dahele wae huaneu matai ma'iya wawa kei yasu yasuhu etaie'e yuwawa e punum e punu sipu sahai'i epunu kone kone epulut epunu sai utana naduwe yasu yasuk ke yele yasude mau kei yele luasi nuse lulua lua kei yele yasu ehono ehono hapiase keu mau eselu le ho Esenae'e ohonele'e nail yasugue mauk ke yel luwaseke yeho tanei ke dulop patane keu blu a lua de nama yasuke esakama la nai pui etaheum iduwei ma wae weneu ulue'e woisekapaine eum mataide duwe na huyasoho esaka esaka iteina maha dahelem maile esaka esakama edahele mo le ewae wango wango ahono wango wango kenya edahe lewai wango wango uduwei te ehu esaka iutet. penaimuk ke mayasuke enaike ho wakawaei wakawei ke'o o eta eib mu tina tina de tina a keh eta'i eta;i iya mu' kai kenu eta'e punu mayana eta ek etana kekenuk ke elua elahue loi wae waneu wa; ane we'ite na'a ma amahu ke itanena mahamea'e madawese ma'ute'wai wahai le eho wahailu waipute ne ma'aane nauhdewe wawa le etai e epunu mayane ke ekotuk ka elae hue mayane katuka a mayane eh lua wae mawane Mahuane ke dawese e eu maisa'e matan kusule dau sihanana emata mude ya'su ya'su ke yele mayasu saike ho epunu eu koina yakalele'e yakale na elahue loi ekout ekot tuka waihua ug mawane dawese 'e mapunue le ma kaitea sik pemuile a ukpunia daweisebh mahiya e ma'umue nakele saile'e eta'e iya pe peka'e eu tana ina saenama mailede e'e te'uwe kagua anakanata mua natak e eh teh masemau e'use e'ane ite mehum e insena'e e ete ita ninim ma'e a' eh pemue tina puhede mapanu hum maselu uya ede pune sade'e mase mulai ye maile ke epumuka i'eso e soso'e soto kuit te ho ohi ohi ma mata'e na mayasu keiyele aselua heo e anawae to anawae hela'e e'e enya aman nae ne nai ke waka weike heum nakeu tuka ya'un tuka e'et tuka kei tuik ta'ungeli made hitu ke dawese imata natuka hidahede Ma hal mahdani lua e'e nae mu e'e nai mu'i pai yasukeho heho tuka apae ya'e nak'muam mu'ama'u uangnga pui sia anea ya use pena muke bapa ma amoa ma yasuke yeleam la ya uhatapae uwei seiye le mayasuke nai wakawei na'e akai ehem e iye ane anea et et eitai bunu ya wawa sepue nahelau wae we'ite nasi nese adoh hekeyo ele namahenai dema'i yasu saem ana unesis se eike nyana fafwawa pa'huya'u ama'a ama iyasai nama ine'e wai wa'ane maine'e wai wane na dawese u'e ena'ama dawese ma'ayalena eta'elisa e'e ta'e eta euepunu wawa le'enaesaka mawai wane namo mosok saka awae waneno ma dehele maike lehele maile de tina de maik ke ama ata utae henu sekai esa kami sakami ke iyele esa kami ho yele mi e saka'i mi sae sae elui ehono hapeyase mo'uwei mo patanea sendra siloi uwemi senasip di totamide sehono sa'a sa;a guemi eko'i eko mai kila e'teis si A'ae e teseho i ai pi pa'emi'i nai hasuhu yasuka apala a hana edu duwe a'ane duwe sahe saene seletede mude huwe aselua hoho eko etahehe lua ho nama luma ya neho kei e lua ke'i pakuweke eluhekewi wai pakule'e desai ma'i etatai'ina wayay yukeke madenhuate wayahuele me e hemelua ho wamaeka'e kohoyu e koko koko lekonaas selu lote ho luamo hune umadele madele na kemna manupusule ha'sa taina pusule na ahanae ahanae ho mudei yele le aselo holit tumg imodeho e madele yasukemoi yele yasu ne' keu mahom yayasu waka weko'i yele'e e eum pae e e henim melua ho apae ya heho apaya'e na inae de senama iya ma yasuna mahono ruma yasu seng seng wakawek'e nazue esaka imi